Iri gimi ɗi mi yiɗi kanjum ke gareyaaji, iri ɗi Haruna Uji firaata, mi nana belɗum maaji kondeye, kanjum waɗi mi yiɗi ɗum. So un fiya gareyaaji haa hore am mi dimbaata ngam belɗum.